וויזוי בויען פייגלעך זייער נעסט, זיי נעמען צאם שטעקענס מיט גראז מיט <hesitation> צווייגן און זיי לייגן עס צוזאמען ערגעץ אויף א <hesitation> אויף א גרויסע צווייג און זיי נוצן זייער מויל און זייער פיס צו... אזוי ווי אריינפעדעמען און עס מאכן שטערקער, זיי קענען נוצן מאראסט אדער זייער אייגענע שפייעכטס עס צו מאכן שטערקער <hesitation> און נאך...